Regniky agna karaha nahazo promotion zegny, ah rô tsara rô zegny, karakôry ma rô fomba nahavitagna zegny e? Za rô mbo ty hiezaka e, tegna mbo te hande lavitry kô za amin'ny fiaignagnan'agnahy fô tegna hitako hoe modely tsara be ho agnahy iagnao e.